باش دير سندويش ديال الطون يكون بنين، غادي تحتاج: 1. الخبز، على حساب الإختيار ديالك ، غدي دهنو بشوية ولا بزاف الهريسة، على حساب أشنو بغيتي، أو غدي تزيد عليه <hesitation> الزتون مقطع صغير، أو الطون على حساب شنو الكمية لي بغيتي، أو غدي تزيد عليه الخص، تزيد عليه مطيشة، ولا بغيتي دير عليه البطاطا مصلوقة